Canjaaⁿꞌ nmeiⁿꞌ quiooꞌ na jeeⁿ canjnda̱a̱ndye sa̱a̱ na mayuuꞌcheⁿ na cweꞌ na mantꞌia ja quia na quintꞌiaya jooyoꞌ jeeⁿ neiⁿncooꞌ chiuuwaa na cwilꞌayoꞌ tsꞌiaaⁿ ee na jndyetindiiꞌ ndoꞌ na chaꞌtso xjeⁿ matseitiuya na nntꞌiaaꞌ tsꞌaⁿ jooyoꞌ, jooyoꞌ ñequiiꞌcheⁿ cwilꞌayoꞌ tsꞌiaaⁿ na tjomꞌ taꞌnaⁿ cwii ndiiꞌ na nntꞌiaꞌ cwii caxjaaⁿꞌ na ñenquiicwiiñê tquiacheⁿ xjeⁿ nntꞌiaꞌ cwii caxjaaⁿꞌ na laaꞌ sa̱a̱ na jndyetindiiꞌ cwii joo yuu na mꞌaⁿ canjaaⁿꞌ joꞌ maxjeⁿ jndyendyena majndeiiti xeⁿ na joꞌ joꞌ waa tsueꞌwꞌaana quialjoꞌ nlatiuuya chjoowiꞌ chiuuwaa na joona cwilatjomna ꞌnaⁿ na nlcwaꞌna mantꞌia ja oo macwjiꞌa cwenta na tijndyaaꞌcheⁿ na cwilꞌueena nantquie na nlcwaꞌna ee na mayuuꞌcheⁿ na joona chaꞌtso xjeⁿ na tjomꞌ cwilꞌana tsꞌiaaⁿ ee jndyendye ncꞌiaana xeⁿ na macaⁿnaꞌ na ꞌooñꞌomna cwii ꞌnaⁿ na tꞌmaⁿ aa na cwii tsco aa na cwii taⁿꞌ seiꞌ oo ljoꞌ quiooꞌ na jnda̱ tueꞌ na titꞌmaaⁿñe quiajoꞌ chaꞌtsondyena jeꞌ nlꞌana tmaaⁿꞌ na nntꞌuena 'naaⁿñeeⁿñe oo quiooꞌñeeⁿ ndoꞌ ꞌooñꞌomna juuyoꞌ juunaꞌ cheⁿndyo̱ cheⁿndyo̱ tsueꞌwꞌaana sa̱a̱. Matseitiuya jeꞌ xjeⁿ ꞌnaⁿꞌñeeⁿ tꞌmaⁿnaꞌ quialjoꞌ mandyo aa ꞌndyoo tsueꞌwꞌaana macaⁿnaꞌ na nntyuiiꞌ juunaꞌ nluii cajnda̱a̱ cajnda̱a̱ joonaꞌ chaꞌ na nnda̱a̱ nncꞌoocwenaꞌ tsꞌom tsueꞌwꞌaana jeꞌ nnda̱a̱ nlatiuuya ljoꞌ tsꞌiaaⁿꞌ na cwilꞌana na luaaꞌ ee canjaaⁿꞌ joona chaꞌtso xjeⁿ quiiꞌ tyuaa na jndyetindiiꞌ na cwicꞌeeⁿna joꞌ joꞌ waa wꞌaana ndoꞌ joona jeꞌ tyuaaꞌcheⁿ cwilatjomna nantquie na nncwilꞌueeꞌna quia na xonda̱a̱ na nliuna nantquie joona matyuaaꞌcheⁿ jnda̱ macwilatiuna chiuuwaa na nlajndo̱na nantquie na nncwilꞌueeꞌndyena xeⁿ na nntseijomnaꞌ cweꞌ na nlꞌuuyaaya chaꞌ na ncueesuaꞌ oo chaꞌ na cwiicheⁿ nnom tiemo na ndyonaꞌ na jndeiꞌnaꞌ cantyja ꞌnaaⁿ joona quiawaa joona matyuaaꞌti cwilꞌueena nantquie na nlawena tsueꞌwꞌaana chaꞌ na xjeⁿ na nncweꞌntyjo̱ jeꞌ na tjaꞌnaⁿ ljoꞌ na nlcwaꞌna nnom tyuaa sa̱a̱ joona jnda̱ maniom ꞌnaⁿ na nncwilꞌueeꞌndyena naquiiꞌ tsueꞌwꞌaana joꞌ chii mayuuꞌcheⁿ canjaaⁿꞌ jeeⁿ titꞌmaⁿndyena sa̱a̱ jeeⁿ neiⁿncooꞌ ꞌnaⁿ na cwitꞌmo̱o̱na nda̱a̱ nnꞌaⁿ jaa quiawaa na nnꞌaⁿ jaa tileicjaañjoomꞌ na nlꞌaaya tsꞌiaaⁿ na tjomꞌ. Joꞌ tsꞌiaaⁿꞌ ee na jndyendyo̱ ñelꞌaaya ñomtiu ꞌnaaⁿya chiuuwaa na jaa cwilatiuuya joꞌ tsꞌiaaⁿꞌ jeꞌ quiawaa tileinda̱a̱ na nlꞌaaya tsꞌiaaⁿ na tjomꞌ sa̱a̱ canjaaⁿꞌmꞌaⁿ na jeeⁿ cajnda̱a̱ndyena mayuuꞌcheⁿ jeeⁿcheⁿndyaꞌ neiⁿncooꞌ tsꞌiaaⁿ na cwilꞌana jeeⁿcheⁿndyaꞌ neiⁿncooꞌ ꞌnaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿna nda̱a̱ya jaa na nnꞌaⁿ jaa toom xeⁿ na cweꞌto nnda̱a̱ na nncweꞌntyjo̱ cwii xuee na mati jaa maluaaꞌ na nncꞌo̱o̱ⁿya na tjomꞌ ñꞌeⁿ ncꞌiaaya tijndoondyo̱, tiwja̱a̱ya, tiquilantjaꞌndyo̱ ñequio ncꞌiaaya ee luaaꞌ joꞌ na nnda̱a̱ nlꞌaaya cwii tsꞌiaaⁿ na tjomꞌ meiiⁿ xeⁿ na tꞌmaⁿnaꞌ, meiiⁿ xeⁿ na jndyaaꞌ nluiinaꞌ sa̱a̱ xeⁿ na tjomꞌ nlꞌaaya joonaꞌ nncwjiꞌyaꞌnaꞌ ee chaꞌtsondyo̱ nlajnda̱a̱ya na cwijom na ñecwii xjeⁿ chaꞌxjeⁿ na cwilꞌa canjaaⁿꞌ joꞌ chii ja jeeⁿ neiⁿncooꞌ ntyjiya na mantꞌiaya ꞌnaⁿmeiⁿꞌ na cwilꞌa canjaaⁿꞌ teinomꞌcheⁿ na ya joonaꞌ ndoꞌ tanomꞌcheⁿ na neiⁿncooꞌ na nntseijndo̱ꞌnaꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ xeⁿ na matseiꞌno̱ⁿꞌ tsꞌaⁿ na joona cwitꞌmo̱o̱ⁿna cwii ꞌnaⁿ na ya ñequio chiuuwaa na cwilꞌana tsꞌiaaⁿ ñequio ncꞌiaana.